Ùnám àkpónó akáné ják ámí ñkúd tóngó ákémánáké adé enáng. esieká ilúng keed ésékékóod ikába ekékép enañg adi èbén elii mbón sisi-inyám èdép ébén eli ilung ami nkùd ké ánye anúng àkpón unàm. esé énwód ekámá enám uchòló agwo anyie-anyie ese enwod ekámbá unám ade ekámá enám, ntak adé anam ami mmō ké añye akpon. asébén agwo ke itie ùchólo ánye anwák, eta esè eta ánye aj̄ok asùhọ́ ùnám andé akpon unam sa nisikáráké ñdúk ikód nkúdé unám sékpón idá nté ánye nte enáng adé nyón. eñang akpon unám anúng ànyéné ndik, usangake ùkpēlē añye ùkééd ini àkpe sanga àkpélé útuák, utuek unwòd ke ñnúk anye asekekámá mkpoon-mkpoon, ènáng ákpon unám anúng ànyéné ndik, usángáké ùkpélé ùkēed ini, mbòn sisi-inwóa ánye enung elióngó ùsùng nángá mmọ́ ese-ekámá énwód ánye ké emá ewñwód ase àlád ámo ini <hesitation> nté amó enwód unám adé.